Eɗye, hega nyigo ɗye wo ɓe ga da he gbma hega gna to, nyigo za ɗye ɗye hna, ma ɗye wo ye yna hega shna ku anuko do za he zhi, heɗye za kaza nyi he gni ɓe, ma-nyigo za ɗye pa, ma ɓyingo ɗye muhin wo ɓe a dami gbma aka yi na na hna na, he nukodo chni ɓe wogna ɗye, wo ɓyi ɗye hna wo ɓe kwa da he gbma, wo ɓe kwa da he gbma he gna e-wo a da he gbma he gna e-wo a da he gbma e-to ɓe yi ga snu yna yi lo-wo aza mango ba yila ko kwa-ya ɓyi ɗye hna ɗye bye yiga woɗye ga ɓeta da de woe woga yadda ɗye he ba a dawo gbma kuna hega ye wo ɓe kese wuga sela chni ɓa aza mango ɗye hna zni ya se ɓbyi dye mu hni wo ba a dayi gbma yi ye yi dawo ɓe aga-aga gna ɗyetu, nɗye a-zi-yilo nu selo se lo zhi-sela-nyipata, e nyi go ɓeda wo zhige ke sa nyi pate zhige nɗye kalla yo nu se, a chni nu, shna ɗye a chni snu yne a e yna zhige a ɓa’ yna gba ke <hesitation> nyigoza wu chni gna wa yadda hna nu, ke nyigo za ɗye wo lo he bwarikama e wori ba hna, woga yadda wa lo he ɓwari lo muhni numwo a snu ada epa snu, agna gi aza. eɗye-ma nyigo dye nu ga la mula, migala wo mula kuma mi ye a la wo mula dna e, ẻ ẻ pya. E pya dodo, he ɗye a dye he gbma ɗye he la wo mida ɗye dna yna hega la dna, amma nuhni shna ha dawo ɓe ɗye yna se, e yi ɓe ɗye ha ɓwa wo ye ɗyelo ɓo hega gna ɗye ɗye hega la wo nu mwo, haya wo dna ye ɓye kynaaa-he dna wo ye ɓye, he dna wo ye he dna wo ye, shna wo zna dada yi de wo ɓe snu snu yna ai dodo ma chnibe wa ɓwa e yeko gnu-ynacha ko gnu gnu gnuba dodo nɗye ha dna wori ye hega ɗye ɗye, woriayi-kyo-ɗye he la wo eye gbmaritu sake ma amma gye, he, tnu ya lo ge he nyigo be e ɓyi amna ke ha lo-lo ɗye nyigo ye wo ɓe da he gbman, wo ɓe snu he n he ke lo la wo la mula kuma mula ndye yi yna, eyi ɗyi ɗye eyi eyi, eyi-eyi mishe snuba yigna ɗye mula dye hna hegala hala hna ha de wo shna ya kuna wo ɗye a yahen, so hega dye lo, hega nyiga za ɗye dnaye ɗye ɓye kyna a shna ndye wo yi yna ke-he kpe wo mula la hega wo mula la, woɓe, heke dna ẻ wo-wo wo ari yen hega lo ɗye ɗye mula he la yna eyi amfanyini-wo dna he ɓwari in ya yiwu he ɓe chni wo ye dna ɓye n hekela wo la ɓelo-belo, wo chnibe wo kni he kpmi, ka wo kni ha, azamango kpma ha-aza dodo do gu dase ba ɗye ma ko he nukodo za dye ma dodo ga zhi… Wo ga da ɓeta ɓyiri e ɓa tugo’o ko, hega ɗye ko-yna ɗyi yo, agna dye ha nukodo za zhi ɗye ɓaga ɗyi, wo chni ɓe wogna dye se ɗye sa fi ɓe dutun esugo yna dye se ɗyi yna nini mwo, mulmi, alahari ynaɗyi ɗye zho-amma wo, saboda eri nɗye wa yi ge yna, wo chniɓe wo da gise dye, se woɗyi yna se ɓe ɗyi yna du esugo, sa he ga la ny go-hega wo ari hna chi ye amani de akasae-kuma de he hegale chni kni yna hega lechni mari kni nɗye wo nɗye woyi kasa yi ha kelo la wo la ho chni kpeko ɗye ha hedye chni kpe ko ɗye dna ye ewo mari hna lo ezni he lawo mula, ke ha aza che gnudoo a bma he gbmada snu, ɓa zhi bwa ba ha pyi da, za za za he kpela he dna eh-eh dye ha mula ɗye hna ɓe wo kpe he chnibe he lo, ama khe, ha mula dodo ɗye hegna ɗye he lo la wna nyigo belo belo â-â la nyigo ɓelo ɓelo mwo, la natsu, he kpeko dye hedye dyehe chni he dye ɓe he kpa hari gala du bwa zni tuga chni zada be he kpa, ke he chni he ɗye ɓe he kpanke hegna hega la nyigo la hale zeze nana de woe na he ɓwa ye dye ɓe ɗye komata ɗye a snu yna ndye hedye ko nyigo za ɗye ga gani woga gna a snu he dye ga ka ye ɗye shna ɗye ɓe wo da zhi ga yna yna ɗye snun, hega ɗye, ɗye se fi se ɓwari hnalu zhi gyna-gyna gyna dedo zade hni papa, zade hni ga lulu yoh. E-ynagdo-kamata eɗye hega nyigoza ɗye hawo dna’ya bye loynaa-nɗye wo ɓe a snu hewo, ɓumyna ko wo ɓmyan ndye woga ɓmya nu wo ari mwa hega chi nɗye wo ari ɓmyan pma wotun esa le mwa ke-hega ga zhi ɓa wo la, ha la, hala’ hala yna no ha de wokpe yan hega yige, haga ya za kala znina haga so shine yasa aga aga gna he ga nyigo ɗye la wo dna yo ɓye kyna-ke he kpe aɓedo zhi ye dna hega wo ri ɗye hna dna ye ke he kpe wo a ɓe dozhi ye dna’ zni nɗye yiɓmya gi he lawo nu he dye ynangu-agani ade dada gi yen ɓe ha nuko za ɗye ɓa chni ɓe ɓa bma he wo ye dna, he ɗye ɓyi gyna wowo e wo ɓmya amma wori dodo wo yige yna hni’o, dede hni wo ɓmyan amna wo re, eri wori hna ke zni hedye hega kni hna, ke he ɗye dyese nyigo ɓe a ɓyi fyede a ɗyi yna kpe se lo-eba a zo hna hega ɗye ɗye henyi, henyi go a ɓyi amma keha ɗye nyigoza ye woɓe snu hen he ke lo la wo la mula a-ha la hala hnan ha de wo kpe yan, ndye hega ga la gnus ba nu wori hna ke he ɗye be, hega ga la gnu yna dis nu wori hna ke he ɗye ɓe amma, he kpeko nɗye ko hega ga ku gnu yna tnu nu be kpeko ɓaɗye khikhiri-hna do do do hna hega lo chni wo yna ɗyi ɓe he giwo he chni ede ɓe he si he kpewo. Aɓe ɗye ko-ega yiwa ewa aza mango ba dumu nɗye ɓedo ga yi ynage haga chni be du hdo bma ɓa, snu, ko ha chi ye, wodye gayi hedye nyi dunu woɗye chni ɓe du wole bma ha zamango snu wo loto nuwna fi ɓa, wolo snu ɓa wolo snu yna ɗyi gi ka, aɓe mwa bare fi’o ndye hedye ga snu wo ko wodye wo snu he du yna. Hego nyigo la sega yi lo do don ga hega ɗye ko se mula ɗye hna a ɓwa-eye gbnarin azado dyela ɗye sabada he ɓe dna wo ye ɗye gon ha dnaye belo belo ga la he la ɗɓye a tsi epya gbmari n hega hega dye dye nyigo za nyigo dye wada gbmiya ke he ke- heda ke-nu gbanu, muhni nugbanu wogi yna wo snasna mwo, hega ke nugban nu-he gbmi efa gga zhi hega tu nuwna na hedye ɓwe hega chni ynaɗyi hedyi he dye ɓwe hega chiye eɓmyan so kamata hega nyigo za ɗye he chi wori ye bye shna nyigo ɗye gni woyi ri, wo da zna woɓbe snu snu yi yna, ke helo kpewola kega yi lo nun hega nyigo la belo belo, to, ha la yna ha la yna kate gynano agna dye, dye gyeri wna, yna gushi eɗye gyeri gayi woga chni kpeko, ama hedye heyi zhniwnuri yna heke lo la yna gushi wna he ɗye ɓe chni kpeko ɗye yna gyna ɗye wo shigu heko lo la wna wom wo shigu nu. He ɓwayi gdo wo ku he nyi gnanu he lo helo wnu ɗna ya ke he de chigaba ge dawo kyo, migo ga, miga muɓe shna yna hega nyigo za dye lawa dna ye ɓye nyigo ɗye woyi ariyi mari, wo snu ɓe wa aza mangoi mari mari he kpe ko shna wo snuɓe de wo aza mangoi hna eda he ye wo zhi ɓa de zhi he ɓwari du, woga ɓwa ɓe snu lo-du de he, ko des nu lo du de ha ha azaman goi amma hega dna ye dye gom, nɗye wo ɓe chnidna wo ɗuwa wo ɗuwa azamangoi heɗye hega kpe, he kpeko ɗye he zhi ba wo la woga zhi wo snugu de hayi woga snugu de he, in ya law u ko he mama be de ga da nɗye he gni pyi’o woga ɗya-wo damu ɗye wu go e zeho gben bayi haye yni heyi dye goi hegne heyi za ban za nyi nu he ɗe hebe gode migo zhi nu ko yna heɗye si yna wo dini ɓe wo gna ɗye he ɓe gode nu woga woga siiynage gi he nu hega si mashi gihenun ko si keke gi hen yinɗye a ɓwa ewo kpa ta ga si’ yna gen, se ma ynaɗye hni he, doge ɗye wo yi dye goi yna hega yna ɗye taɓa shi ɗye-woga tuso ɗye ma wogna ɗye wogale da ɓeta ɗye da heyi gbmari mba woga dni yna ɓe woga la wa znukohe mashi ɗye woga he mashi ɗye jnimgbma hega yi koko ko moto nu wo chni ɓe wola baɗye ɗuya gi he, saboda he ɓe dna nyi goya ɗyegoi ga lan henyi go a chna yi za kasa yna haka lo le-la wo mula, agna ɗye yna ɓiɓi wna yna ɓiɓi yna ɓiɓi mo yna ɓiɓi yna kasa ga ma yna kasa nɗye wo yi yna wo chniyi kasa hekelo la. Ke woɗye du woga ɓwa snu ankini dedoyi du ke se ɓwado se tnado ɓwa zni nɗye yi gye se ya nu-se mu se snu ye dna zhige snuye dna zhige, snuye dna zhingo, zade wo chni ɓe wo mu ɓe. hega ɗye ɗye asnu ynage ha chni ɓe hela wo lo pastor ba ge pastor he nyi ha la yna shna yi yna hni’o pastor chni ɓe wo yi wo shi, wo ga heɗye ga woɗye, wo wuse shna edye, shna sega snu fi ‘se ɓwari yna ko, zade shi woga yi ynado, heɗye yi gen giwo heɗye ɓwa ninin wooye hehe wo ɓwa ninin woga ɓwa esuga he ɗye yi genimi bma wo snu nini kelo hega gna ɗye kpe ɗye ɗye ha wo nɗye he ma’byi du, ɗye heɓyi gni ɓe wo chiye has nu ɓe de he baba shna hni ko de wo ya shna eɗye hni he kpeeko ha zamu ɗye ha ɓyi ɗye gyna ɓa he snu yna ɗye wo ɗye gyna ɓe he snu yna ɗye wo ɗye to, nɗye eɓyi ɗye wo chniyi ynage yna wo zhi ɓa ɓwa dna du he zhi ɓa wo knanu woga ga woga lanyigo nu, ɓe he baba snu yna ko ɓe wo ya snu yna wogalo ɓwasnu du de wo nyigo ko wo snu de wo ɓa hna no, so, kamata hega nyigo ɗye, he dna wo ye kyna a hdo la wo mula kohega ɗye ese ese ɓwari’o sega bwa e-se shi ma-ri.